<hesitation> shaka mi min ambo ambo nani shaka min ambo mu bo miya mamu wu bale bla mu tamu makaranta, wuni wun ta toro bou tau toro mini min porma min kayo la lushu mun ta de pori la lushu ginm sheriyanno, bomu de pori la lushu min matima shaka miya wun yilawa bo makarantai min dim min matina mina. Bommati mi mina miya mamu wawu binmai har min duko sharap dum bomu ye duduk gin boni miya mamu wun matima toro, bou matiwu wun do wamamu mina au bin mi tamu ko wo min tamau, wo wun bina shimiu. To miya mamu bow dowu wu matuwo toro wu tau bo gwa bou matuwu toro wun ta bo gwa. Bom matimu, min dim bommu mati mu bo bala bala mamu min tama min ta debe gwa bomu debe gwa min matima mina bo ka gin buni ka ta de buyni gin armai ko buni, bo ka gin kure namnau bo nana rangi bo matuto she gare lo kure she dushimai ba dushe she bongo lo kurei she balmai tako de gin arwo. To boka gin ashi kai banghai dim de bo ka gin ashiu kai demai boka de kai balmaito me ashi na de. Ka mane kumduma ka oinde wati ka ye kumat. Bo ku ye kumat, ki bumbuno dim ki kɨshang wo min dim dwalkumat dimmau min twi kishimi. To amma bo banje kime wane dimmayiu. Amma shaka min ambo gin miya mono min duwomo twi dwalkumari kishinni dwalni, amma banje wani dim tumai dwalni dimu kida kono a ɓireni banje, ko no a ɓireni, banje dim bono dim dimma bo ka ali ana tumai dwalkumat bono ɗim ɗimma babamu wane tumaiyu amma ɗuwa min twi kishimi kishimi. Banje shimi wom na ɓalmai amma banje ko kowa kowa kowa ai aniya kowua ɓireni woi miya twi dwalkumat kishimi ki da woi ka bina wom duwana koi wom yewana ko dwalkumat ku biri wo kai binau amma boko ɗimmi aka tumai purogueru an aimowo a ka almai aka duko janjang shimi wom ya min jinda shimi.